Nindraika isan-taona zaho mandeha aminà <hesitation> dentista de arakaraka ny fandraisan'ny <hesitation> i dokotera anahy akao, misy fotoana lavalava na zaho mandany eo amin'ny roa adiny agnatiny akao na adiny raika de efa vita fa arakaraky ny raha zahanany agnaty vavako akao ny lera lany.